أحب الاستكشاف الفضاء عاد الفضاء فيه أسرار كثيرة، ما نعرفها وهو يعتبر الحدود النهائي للبشر، أما المحيط صحيح إنه مليان أسرار بس الفضاء دايماً بيثير فضولي أكثر.